Egaq pall'odõ asjugaq om niimuudu, et ku sa sinnäq vasta lüüt, tulõgi helü. Trummõga om täpselt samamuudu. Sääl om üts pingulõ tõmmatu, tavaliselt om tuu kas plastmass vai nahk ja ku sa sinnäq vasta pulgaga lüüt, tulõgi helü.